हाताची नख्त काडुंक जायें जायल्यार पहले नेल कटर घेणँ फुईचाय उजवदां बोसचें जॉय पोवपाक मेवटले। आनी काळजी घेणँ नेल कटर नख्तांनी घालून दाम्पाचें जितुं नखूत तुडतले आनी बोरें नितोल नख्त जातलो।